हम शराप नहीं पीजे न। हमरा अथेरला घरवाला चेकाई। ये सब पीजे न। जो अथे काई ज़्यादा तर बीमार भी रहे न। हाई चे सुब, हाई कम कर रहे पण। हमरे नचाल हाई भी। ते भी रेड मानसी शराप पीजे। न शराप पीजे से आपनका जे बीमार्या। जेसे पीजे थंसक न। ये सब पीजे न, शराप पीजे से शराप भाणी का रख भी रहे। ये शराप ने पिये ने ह्वेव वाला थंन। सब ने ये सब पिए ने <hesitation> शराप पीम्ने से शराप हानिकारक भी रहे।